<noise> Bueno rehion uyachi te tuu kua fruta yo chi entre yo'ó <noise> yo'ó mayo, junio, asta julio keande titon ajan kendande titón, <hesitation> ajan de mayo, junio, julio kenda de titon nde apartir nja nja julio, agosto, septiembre dakenda kenda de trasto dakaxa'a njan de transton durazno ndeyukande he yukande ke'e dekain nde nani njan nanina tinumi nakanxa tinimeko tuno nijo chiya nejo ka'a yuu yunua nixano koni nina chikuan na'a yutu yikuan tuu ndeo cheko nja ha ho kuu chiyo njan niden ayuyuchi ño'o xaka iin ndaño yuu ñio tuyuka kuan nuyido este nde en ma'a agosto, septiembre, octubre yuan yita tena nani tinumi njan ho oyikuan yuaan, yuan tinumi njan ke'e keti nomi yikuan kuu, kuu ponchi navida kaxan xan njako ho region ya'a.